Ty fomba fanafiovane varavaran-kely io zane, mangalake ranon-tsavony tenane, na eponze, le kosehe amin'iny he reke, i re vita iny mipay lamba madio amy zay re, fafao madio zane anatiny sy ivelany reke le afaky aby lemboky, tsisy tsindembondemboky, tsisy tasitasy ty amae fa madio soa re ame zay